Fomba fiasana lamasinina. Izy io fitaovagna indesigna manatrôtro akanjo, manjaitry akanjo. Zegny hoe misy filo ndraiky taretry aminazy. Mandeha tagnana izy io na mandeha courant, misy karazagny arakaraka le fomba namoronana izy. Ke la filo ndraiky taretry io mitambatra anjaifina akanjo au lieu dia hoe hampiasa tagnana.